Kayru woni foondu sefotoondu haalaaji yimɓe, nanooru woowndu haalde. Perooke jooni, ko ekintinaa fu ana waawi fillitaade e muuɗun. Sabi kayru ndu foondu non woowndu haalde haalaaji yimɓe. Ɗun woni ko ndu heertanaa e mayru.